إيوه، بس هو له علاجة بالعصر القديم أكتر شوية، لأنه العصر القديم كان الشعر فيه صح وحاجة مضبوطة بالميزان والقافية، لكن اليومين دول الشعر دي ماسخ